Uwi-yan mie ghiu we lele dore ode huma soo enemhia nediario amieo-de-bhe esan enemi ramude bhe-nemhin hia ya-kaka he soo bhe esani-nia so abima face bhesan ohe-nikhin nisaboleba bhe inagualor nisaboyo-omoro yi sahool aisabo gbeho gho omon aisa-bolue-mhin keke na-bho yami-wina bhe esa efe <hesitation> owe-be nia bhor ghi wo-khan omhanayo ramude eno-bho yofo bhesan nia eyan mi wina noyadomi-iwina oyon igho naya-yomon ye-ow-ebe oyon agha rie-mhin wa bhe-ki nia wa ya mie nokhiande oyon bhe igie-hia gi diahe bhe esa soo emhin na dia rioria na-ya yomon yo we-be ogi-ya eno-bho-bhe sabo zigha-gbe zigha-gbe yomen yo we-be fonia.